الكائنات الفضائية دهين محجتاجة ديوش وكل ديش من دوله محتاج السلاح والزخيرة بتاعته، والنفر فهكلم الديوش دهين وهتوكل على الكائنات الفضائية دهين اشوف جصتهم ايه